Fʊʊwǝ wǝǝ, vonuŋ pɨ lǝ kǝ sǝ pieŋwǝ wǝǝ, oturu nyǝ fǝ nyǝ pǝ, nyǝ ŋ fwɛɛrɩ wǝ nyǝ ŋ parɨ wǝ mǝ nyaŋtʊ nyǝ ŋ fǝ nɨ ŋ pǝ nyarʊ. Vǝ́ e le pe fii oturu a la taa lamɨyǝ amaa tʊkʊpirǝ oturu a la kɔɔ wǝ, va ŋ kɔɔ wǝ wǝǝ, a la lɛ oturu a la taa nyaŋtʊwǝ a parɨ wǝ oturu o lo toolu wǝ wǝ ŋ lɛɛrɩ ko oturu yǝ fǝ ya yáa cɛɛlɩ nyarʊ. Aláa cɛɛlɩ lö gukpǝ, va ŋ cɛɛlɩ kpǝ a la lɛ wǝǝ,ǝ lǝ́ǝ fǝ nyaŋtʊwǝ a siɛ kpǝ. Vǝ́ a la siɛ kpǝ kɩɩkɩɩ a la lɛ o lóo ru koruwǝ. Vonuŋ a kɛɛpǝ pɨ la caalɨ pɨ lǝ pɨlɨ nyarʊ wǝǝ, fʊʊwǝ wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fǝ a cɛɛlɩ kǝ a cɛɛlɩ gukpǝ, acɛɛlɩ koruwe kɩɩkɩɩ a lɛ a ca kuwǝ. Ataa yawatoo. a wʊʊ otuie oturu ǝ lǝ fǝ o lo ko co wǝ ke ce wǝ ri gʊkɔpwirǝ o, fʊʊwe wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fǝ a cɛɛlɩ. Wǝ ke ce wǝ ri fɛɛwiiwǝ o, fʊʊwe ǝ lǝ́ǝ fǝ ǝ fǝ a wɛ fɛɛwiwe kɩɩkɩɩ oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ. Wǝ ke ce wǝ ri lê pi ŋ na ca o, fʊʊwe ǝ lǝ́ǝ fǝ ǝ fǝ a cɛɛlɩyǝ oturu ǝ lǝ fǝ o lo ko co mɛŋwǝ wǝ ka lʊ rǝ gukpǝ o, fʊʊwe ǝ lǝ́ǝ fǝ a siɛ mɛŋwe a cɛɛlɩ mɛŋwe kɩɩkɩɩ ǝ fǝ oru. Jeece nyarʊwǝ wǝǝ, vǝ́ nyarʊ wǝ lǝ lɨ wǝǝ, ŋwaŋkʊ wǝ́ yǝ́ǝ fǝ oturu o lo wo wǝ vǝ́ o lo wo wǝ a la lɛ wǝǝ oturu a la cɛɛlɩ ǝ fǝ fʊʊwǝ a cɛɛlɩ wǝ ǝ fǝ e kpii rǝ yawayǝ oturu ǝ lǝ fǝ o lo ko co mǝŋ e kpii rǝ nyarʊ wǝ́ l̂ wǝsiɛkpǝ wǝ la cɩɩ amaa. lê giriŋrǝ mǝ ǝyǝ wǝǝ ǝ láa pɔrʊ ǝ lǝ́ǝ fǝ fʊʊwǝ ǝ fǝ a nyɩɩrɩ otuye afɛlɩwʊ kɩɩkɩɩ rǝkɨsa vǝ́ a la lɛ kɩɩkɩɩ oturu ǝ lǝ́ fǝ lâ wǝsiɛkpǝ a láa wɛ kpǝ lô gukpǝ a láa siɛ kpǝ wǝ ke ce wǝ ri lä wǝpwɛŋkpǝ e ɛ́e kpii mɛŋwǝ wǝǝ a láa tɛɛlɩ mɛŋwe vǝ́ wǝ la lɛ a kɔkɔrɔ wǝ oturu e le kpii ekpeiwaayǝ rǝ ocuukǝ ǝ fǝ wǝpwɛŋkpǝ we ǝ fǝ a tɛ rǝ ocuukǝ oturu o lo su kpǝ wǝ́ kɨ la kaalɨ wǝǝ, oturu a la wɛ wǝpɛŋkpǝwe kɩɩkɩɩ oturu a la wɛ kpǝ a saka kpǝ kɩɩkɩɩ e ci a tʊ mɛŋwǝ ǝ fǝ e kpii. Lä kɔpʊwe lǝ́ǝ ŋuŋ mɛŋwǝ a láa wɛ wǝ kpaalɨwe e lée sii mɛŋwe kɩɩkɩɩ a láa wɛ wǝ wǝ ke ce wǝ ri zomurǝ wǝ́ e lée kpii o tu ri ŋ tu vǝ́ nyi lǝ pǝ leh fii lö gukpǝ wǝǝ oturu o lo toolu kpǝ kpʊlɔɛ a láa tɛɛ lâ wǝsiɛkpǝ wǝǝ, o lo toolu kpʊlɔye kɨ ǝ fǝ tuwǝ ǝ fǝ e sii. Wǝ ke ce wǝ ri a la caa a la lɛ rǝ o, ɖaŋsiɛrǝwe a láa wɛ rǝ fwaiŋ ko turu nyi lǝ́ǝ pǝ wǝǝ lóo koru a tʊ mɛŋwe ŋ fǝ ŋ ŋuŋ rǝ oturu nyarɨpirǝ lǝŋ kǝlɨ mǝ nɨ wǝ ke ce wǝ ri e le yee lê piyǝ ŋ ne ri ŋ na lɛ ko ǝ lǝ́ǝ fǝ kɨsiɛkɨ we a láa wɛ kɨ tu ru ŋ tu gukpǝ ke oturu wǝ lóo poŋ a yɩrɩ mɛŋwǝ wǝ la lʊ ko a la siɛ wǝ. Vǝŋ a ya lée yee mǝkǝsa wǝǝ nyarɨpiɖɛ lɛŋ pǝ nɨ nyarʊwǝ mǝŋ gukpǝ la kǝmaakǝ kɩɩkɩɩ a láa cɛɛlɩ kɨ a wʊ tu ru ŋ tu o ko co. Wǝ ke ce wǝ ri fiiye yǝ lɨ kɩɩkɩɩ a láa kpɛŋ yǝ vǝ́ nyi lo ko ru lǝ́ǝ pǝ oturu lä nyarʊwǝ wǝ lǝ wee Anyarǝlɛɛrɩye wǝ loo ɖo ka lʊ mɛŋwǝ e le tie mɛŋwe aa lʊ kɨ wǝ ruu wǝ ko. oturu osusupǝ wɔɔ pǝ lǝŋ kǝlɨ mǝ nɨ. Wǝ́ mǝŋ laatie pǝ kpii rǝ nyarʊ wǝǝ oturu a láa kpaŋ mǝ pɨ pɨ mǝ fǝ amɛŋye pǝ ŋ fǝ pǝ ŋ lʊ pǝ ŋ ruu pǝ ŋ ko vǝnɨ lô cuukǝ e lée roni kɨ kɨ kɨpŋ a yɩrɩ a faŋ caa a la lɛ a lǝŋ maa gukpǝwe kɨ oturu osusupǝ pǝ ya lée yi wǝ́ nui lóo koru lǝ́́ǝ pǝ wǝǝ oturu wǝ loo poŋ. Susui vǝ́ la ka tɛ wǝ́ ŋ nǝ fɨ ŋ na pa tɛ rɨ lë keeriwǝ wǝǝ wǝ lóo kuŋ nyarɨpirǝ kɨto wǝǝ wǝ lo ɖo wǝǝ a cɛɛlɩ nyarʊ kɨ o toolu wǝ gaamɛye susui vǝ́ lǝ pǝ láa tɛ wǝǝ ŋ kǝ tɨ ŋ ŋ ka tɛ rɨ lâ tɨrɛ wǝǝ wǝ lǝŋ koru e yee lǝ̈ tɨrɛ wǝ́ mǝŋ a la maa yǝ wǝ lǝŋ poŋ ayɩrɩ kɨto wǝ lo ɖo wǝǝ la mɨ cɛɛlɩ kɨ lo mɨ toolu lǎ anyarɩyǝ oturu nyarɨpirǝ lǝŋ tuu lǝ.